Eia kekahi mau mea hōʻono paipika: ʻiʻo pipi, ʻiʻo moa, ʻiʻo puaʻa, kalikī, pepa ʻulaʻula, hame, naʻau kake, māmalu, ʻōliwa, ʻākaʻakai, a me ka waiū paʻa. Hiki nō ke hoʻohui i ka halakahiki, pekona, a pēlā wale aku no nā ʻano ʻono like ʻole.